Azo atao hoe sady tsara no ratsy: tsara satria an, manampy ny olona hanana fijery hafa ny fandehanana amin'ny toerana tsy mahazatra azy, fa ny maharatsy an'izay koa anefa an, <hesitation> > ny fomba fita- fitaovampitaterana an, mandoto ny tontolo iainana. Izany hoe miankina betsaka amin'ny fitaterana ampiasain'ilay olona rehefa mivezivezy izy hoe inona no ampiasainy.